हउ जानवर मन एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक ज्ञान पहुँचाथे। ओहो मन अपन लइका मन ला जिये के तरीका सीखाथे। अउ खाना खोजना अउ खाना सिखाथे।